بیروزگار مانڑاں نیں چم چم کیوے کام میں لگانونڑ کھپے؟ چمکہ ایئے ری ما بھی منتھوں کرے سے، بھائی بھی منتھوں کرے سے، پاڑے واڑا بھی منتھوں کریں سیں پر چمکہ اے آڑسی تھے زائیں تا، ایئاں را ہڈ حرام تھے زائیں تا، کیوے طریقے تی ایئاں نیں کام ماتھے لگائوں، بھئی ایک یار سنگت ہوئیسے ایئاں ری ایئاں نیں منتھ کران بھائی تو سنگتی سیں تو ایئاں نیں کام میں لگائی ساں، ماں رو کیدہو بھی نتھی مانتو یار پسے شوں کروں، چل بھائی تاں رو کیدہو نتھی مانتو تو ام پاڑے واڑا بہ چار زنڑا آئیساں، کجھ بھلا ایئے ناں ہلائیساں بھلا، کام دہندہو کرشے تو، تو بھی ایئے ری نیت نتھی ہوتی کام ماتھے ٹھپ، بیروزگاری ماں جام ہوئیسے پریشانی پسے سنگت را حساب تھی ہمیں، ایئاں نیں باہر لے زایئاں تا مقصد آنپڑو حیدرآباد سے یا کراچی سے ایوو شہر میں لئی زا، اینے شہر میں لئی اینو ذہن کھولے ہاروں کن کو کاروبار میں اینے آہستے آہستے اینے ذہن میں ینڑیو تو ایئے رو، تو ئے بھی لہراویسے کام تھیں، تو ماناں آلسی پنڑو ختم نتھی تھیتو ایڈلو آلسی ہوسے کہ کھائوں پیئوں۔ ایئں گھرے بیہی رہیو سے بیزو کو کام کرنڑو پئیسے، کھائنڑو سے ہوئے رہیو سے، بارہیں سیں لئی گیاسیں، اینے ماتھے محنت بھی کرے رہیا ساں، چھا محنت کرے رہیا ساں، کاروبار میں کہاوشاں پانجو ریڑہو لگاشو تو ای کہاشے یار ناں ای ماں نیں ہمز میں نتھی آوتو، ٹھیک اے بھائی تمیں ای ہمز میں نتھی آوتو تو توں تغاری روں کام کر، بھئی ایک دہاڑو گیو تغاری رے کام ماتھے، شام رو ہڑے آیو گھرے، یار ہوارے ہوں ای نیں کراں، بھائی شوں تھئی گیو تنیں، یار ای کام وزنی سے، تڑکاں میں جام پریشان کرے لاشو سے، شوں کے نوں آلسی پنڑو ختم نتھی تھیتو، ایم بیٹھو سوچے کہ بیٹھو بیٹھو کھادہاں ناں زڑے، بیٹھوں بیٹھوں ماناں بدہوں زڑے زائے ایک ئی جگا، ہوں سکون سیں کھائوں پیئوں عیش کروں، عیش آرام ایم نئیں زڑتا عیش آرام زڑشے محنت کریانتے، کوئی بھی کاروبار سے یا کائی بھی سے محنت کرنڑی پڑشے، اینا اندر لگن راکھنڑو پڑشے جذبو تناں اندر پیدا کرنڑو پڑشے، کہ بھائی میں کن ایک روپیو سے تو میں ناں بئے روپیا ٹھاونڑا سے ای جذبات ہونڑ کھپے انسان میں اگر ای جذبات ناں راکھی ہوارے بھائیاں را سوکرا، کاکاں را سوکرا بیزا زکو بھی سیں اگر ایئے ناں زوتا ہوسیں تو سیئسں را بھی حال ایوا تھائیسیں، کہ بھائی تمارو بھائی سے یا کاکو سے یا موٹو سے نتھی کماتو تو امیں بھی نتھی کماتا، امیں بھی گھرے بیٹھا زڑشیں، ایئاں ایک مانڑو داہ مانڑاں ناں بیوقوف ٹھائی ایئاں جیوو ٹھائی زاسے تو ای مانڑاں ناں آپاں نیں مدد کرنڑ کھپے کہ بھائی توں کوئی کاروبار کر ٹھیک سے سے، پنجاہ پنجاہ تمیں ڈیشاں پرہا، بے ٹے سو زنڑا داہ پندرانہں ہزار تھئی زاشیں توں زائی کوئی کام کر، ایک مانڑو او بھی ہوئیسے زو بہ ٹے سو روپیا ہاتھ لاگی گیا تو زائے نشاں ماں لاگی گیو پرہو، ایئے ناں ای سوچنڑ کھپے کہ پنجاہ پنجاہ ہزار داہ داہ زنڑا ہلیا سے تو ماناں کیوے حساب سیں ہالیا سے۔ مائیٹاں ری محنت سیں تنیں ایوو موٹو کرے لاشیو سے، ہوے مائیٹاں رو توں چڑ سہارو آو۔ ٹھیک سے پیشا کمائیس تو توں ما باپ ناں بھی ہالیش، زکو تاں رو جسم تھوڑو ہاکیس تو، باقی گھرے بیٹھو کائیں نئیں تھے، ٹھیک سے توں موٹو تھائی گیو، موٹو تھے توں کمائے بھی شگیش وری توں گھرے بھی نتھی آوتو، وری ای کہاسے، یار موں نیں ایک بیزو کام کرنڑو سے، ڈھول ٹھائینڑ رو کام، ٹھیک اے توں ڈھول ٹھائینڑ رو کام کر، پسے مانڑو ہوئیسے، پسے روز تھوڑو تھوڑو کھدتو ہوسے آنباں نیں کھودی کھودی کھودی ماناں جگا ٹھاوسے ڈھول لا، چارے کور کھولے ٹھاوی سوٹھے نمونے پسے ایئے رو، پسے ایئے رو باکرے ری کھل گوتے تیں، بئی کھلوں گوتی لاوے، وری راڈووں لاوے، پسے ڈھول ٹھاوے سے ایوو محنت کری تو ڈھول جام محنت سیں ٹھواراتو، تقریبن پورو مہینو لاگسے، ایم نائیں ٹھراوتو پسے ایئے ناں سیڑے پسے اے ناں پڑ بدہاوسے ڈھول ناں باکرے ری کھل ناں، وری راڈوں لاگیسیں، وری سائیڈاں رے اندر لاکڑو لگرائیسے، ای جام کم تھئیسے، مانڑاں تو وات کرے لائیسیں کہ ایک ڈھول سے اڑے بھائی ایک ڈھول نیں اندر کریا شوں سے خبر سے ایئے ڈھول را تال کیوا سے، ای تو تمیں خبر ئی نتھی، شوں کہ بس ڈھول سے، اے ڈھول آوے، ڈھول سیڑے پسے مانڑاں را ویواہ بھی آوسے پسے آہستے آہستے کام میں لاگی زائیسے، آز ہیک ٹھائیو، ہوارے بیزو ٹھائیو، ایم کرتا کرتا ایئے رو سوٹھو واپاری تھے زائیسے، کام دہندہو کرسے، ای آلسیپنڑو ڈھول ئی ختم کریسے، چمکہ ایئے ناں ایک ذہن لاگی زائیسے کہ ماں نیں کیوو کام کرنڑو سے، بیزو کوئی ذہن نتھی لاگی زاتو، گھنڑا تو شوقیا چور بھی ڈھول لیتا ہوشیں۔ گھنڑا ویواہ ہاروں بھی لئی زاشیں، ایم تھی کمائیش، ایم میں بھی جام کمائی تھئے تی وساراں ناں موڑیاں میں بیزو کام زڑتو نتھی، ایئے ماں بھی زام کمائی تھے تی، پسے ایئے را ڈھول سیں بھی سفر گزر کریں تا پانجو، محنت کرنڑی ڈوکھی سے، کھائنڑ سولو سے، وات کرنڑ بھی سولی سے، محنت ایوی سے کہ انسان ماناں زکے محنت کری اہئے رو جسم کڑک ہوشے، نرم نیں ہوئے، زائوں را رائیچند بھائی بیٹھو سے مورے، شوں کہ ای محنت نتھی کرتو، اگر محنت کرے تو اینوں جسم ایوو ناں ہوئے، ٹھیک سے محنت کرتو نتھی، موٹر سینکل ماتھے آنوڑو موٹر سینکل ماتھے زانڑو بس ایم تھی کام دہندہو نتھی تھیتو، ایویں بیٹھو اے، پیٹ نیں زو حال۔ کھادہاں رو آسرو نتھی کرتو زے بھی زڑے کھائی زاتو پرہو، بس کھانوڑو سے، اڑے بھائی کھانوڑو تو سئے پر توں پانجے جسم ناں تو زوئے، پانجے پانڑ ناں بھی زوئے ناں کادہا تھی مقصد نتھی، کھادہا تو توں گھرے بھی کھائیں شگیں تو، ٹھیک اے، مقصد ای نتھی کہ کھادہو فری رو کھانڑو شے تو پانجو پیٹ فاڑی ناکھوں، ای بھی ناں ہونڑ کھپے، پانجو ضمیر بھی راکھ محنت کر تھوڑی کام دہندہو کر تاں رو جسم ہلکو تھے زے نیں اندر توں جسم ہلکو تھی گیو تو توں سو کاماں ناں مونہہ ہالی سگھیں تو، تاں رو جسم ہلکو نیں تھے تو تاں رے تھی گلاس بھی نیں اپڑے پانڑی رو، جسم ہلکو تھائے گیو تو توں سبھ کجھ کام کری سگھیں تو ای تغاری رو کام بھی کریں سگھویں تو ای مل را کام بھی تھئی سگھیں سے، زانڑے کہ توں گٹھڑی بھی اپاڑے سگھیں سے، دہانڑا پالک بھی واڈھے شاگھیش۔ توریاں بھی توں ہنڑی سگھیں سے، بھانڑ بھی چھٹی شگیش، باقی تیں آلسی پنڑو کریو تو تاں نیں بھانڑ چھٹنڑ رو کہے تو توں رستے میں روتو وہے، چمکہ محنت تاں راں نتھی تھیتی بیزاں ماتھے بوج شوں کھاوتو؟ پانجو پانڑ بھی توں تھوڑی محنت کر، جذبا پیدا کر تاں رے توں کامیاب تھئیش باقی بیزاں رے آسرے رہیش تو توں کامیاب نیں تھیں، تاں رو جذبو نیں رہے، پرائے آسرے ماتھے توں رہیس کو بھی کام تاں رو فائدا واڑو نیں تھے، پانجے پ]انڑ نیں توں ٹائیٹ راکھ جذبو ایوو راکھ کہ ہوں پانڑی بھی رات رو وڑائی سگھاں تو، کھیریا موں پانڑ کاڈہی سگھاں تو، ٹھیک سے، سلامی مہں پانجی بنی ری پانڑ لئی شگوں تو، ٹھیک سے، ہر وات پانڑ کری رو تو توں کامیاب تھئی زائیش اگر توں ہاری گیو تو توں کامیاب نیں تھیں، اگر محنت کریش تو ہر چیز تمیں زڑشے، توں فائداں ماہ رہیس